Sale, rá many nii rzuh gy ah nii rninëe pajarit za neez re ah, nii este laa rama rywnzack ma asi que liz ma, ráhan nu rgytx má ra gýag’, gulá nú vez xiga zy th th gýhtz’e lat naga rani rndyép’ mani riwnzácka ni, rgwy’ma caloo na maziz par queity ndá vëh, guñá gúhn ma gán gytëedy many txi–txi tip ryeeny va txi rëh nii rgytx ma rá gýag’e, doh’ga-doh’ga riwnzack ma ní, riené gama th tiem’e, nú vez por xman gulá hasta tuby béhew, queity rackbee dia lacktëe pa riema per nú vez txi rzóba cuidad ah ran-tzëetz’a este nehen ga riwnzáck ma ni per este, txi txyloo ni’ah masis iza rýanny.